сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елу тоғызыншы эпизод
бүгін біз шектеулі махаббат немесе маған бәрі бір емес деген тақырыпта сөз қозғаймыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
ерте ерте заманда қазақстан деген елде екі мың он жетінші жылдары а деген азаматша өмір сүріпті
ол өте тыңғылықты тамаша жұмысшы
жұмысына ешқашан кешігіп бармаған тіпті бес минут та
өте сапалы тыңғылықты жұмысын орындайды
үйіне барғаннан кейін тамағын әзірлейді үйін тазалайды әрқашан жанындағы жақындарына болыса білген
сонымен қатар дәл сол жылдары қазақстан деген елде ммм б деген азамат тұрды делік
ол да өте тамаша өзінің жақындары үшін әрқашан көмек қолын соза біледі ақкөңіл қайырымдылығы тағы да бар
қайсы бір жақсы қасиеттерін айтып жатарсың
дәл осындай а немесе б сияқты азаматтар мен азаматшалар біздің елімізде өте көп
шынын айтқан кезде екі адамның бірі а немесе б сияқты болуы мүмкін
және олардың бойында сондай тамаша жақсы қасиеттер өте көп
және мұны тыңдап отырған тыңдарман сіздің бойыңызда да керемет қасиеттердің көп екеніне менің сенімім мол
алайда менің ойымда одан кейін сұрақ туды
неліктен жекелеген жақсы адамдар көп болса да әрқайсымыз отбасымызды жақындарымызды жақсы көретін үлкен махаббатқа ие тіршілік иелері бола білсек те
неліктен біздің қоғамда түрлі шыдамсыздықтың формалары бір бірімізді сыйламаудың формалары қағып кетудің формалары немесе жай ғана көшеге қоқыс лақтырудың түрлі оқиғаларын жиі кездестіреміз неге
бұл сұрақ таңғы алтыда менің жүгіріп бара жатқан кезімде туды
және сол жүгірген бір сағат бойы осы сұраққа ойланып келе жаттым
неге неге неге неге жақсы адамдар көп бірақ біз неге біріккенде жақсы болмай кетеміз
неге бір бірімізді аямаймыз
неге қол ұшын бермейміз
неге бір біріміздің оқиғамызды түсінуге тырысып сәл пәл болсын біреудің қиындығын жеңілдетуге тырыспаймыз
сол жүгірудің барысында мен тек қана бір ғана ойға келдім
меніңше біздің еліміздегі қоғамымыздағы махаббат ол шектелген махаббат
яғни оның өзінің рамкасы сызылған және біз сол дөңгелектің ішінде сол рамканың ішінде жақсы көреміз
ал рамканы біз өзіміздің иннер серкл яғни ішкі ортамыз деп айтсақ болады
ол дөңгелекке ммм бәлкім м меніңше отбасымыз өте тым жақын адамдарымыз достарымыз тағы бір екі адам кіруі мүмкін
сол қоғамдағы сол ортадағы адамдарды біз бар жан тәңімізбен қорғауға тырысамыз
олардың мұқтаждығымен күресуге тырысамыз оларға қол ұшын беруге тырысамыз
алайда аяғымыз сол біздің рамкадан өткен кезде шектеулерден аттаған кезімізде біз өзгере түсетін сияқтымыз
біз үшін махаббат сол рамканың ішінде өмір сүреді де ал сыртында бізді танымайтын жат адамдар басқа адамдар басқа әлемнің адамдары қоршайтын сияқты болып көрінеді
мұны тіпті біз өзіміздің салып алған әйнек тереземіз сияқты көрсек болады
себебі ол көрінбейтін шектеулер
өзіміздің ішіміздегі қоғамымыздағы сол дөңгелектің ішіндегі адамдарды жақсы көріп білеміз ал бірақ та өзінен өзі көрінбейтін барьерлер бізді басқа адамдардан қорғайтын сияқты болып көрінеді
ал жарайды достар әркім өзінің дөңгелегінің рамкасының ішіндегі адамдарды жақсы көріп жүре берсін
одан біз ұтылмаймыз
өйткені өте тамаша тамаша микротоптарды көреміз
бірақ ең қызығы өмірдің заңдылығы бойынша қазіргі қозғалыс динамика бәрібір дөңгелек өз ішінде тұрмайды
дөңгелектің ішіндегі мүшелері адамдары басқа дөңгелектегі адамдармен араласады
және араласу барысында біз өзіміздің дөңгелектегі яғни өзіміздің рамкамыздың ішіміздегі адамдардың бақытты болғанын қалаймыз және оларды басқа адамдардың ренжітпегенін бар жан жүрегімізбен тілейміз
егер де біздің дөңгелегіміздегі біздің қоғамымыздағы кішкентай микроқоғамымыздағы адамның басқа адамның ренжітпеуін қаласақ онда біз де басқа дөңгелектегі адамдарды да ренжітпеуге тырысуымыз керек сияқты
демек біз өмірімізде кездескен кездейсоқ жандарды барлық адамдарды жат адам мен танымайтын адам біртүрлі адам деп қарастырмай
оларды басқа бір дөңгелектегі адамның бағалы адам ретінде басқа бір дөңгелектегі адамның жан жүрегі бауыры ретінде қарастырып көрсек қалай
мен сізге шынымды айтайын мен уақытымды бөліп белгілі бір көмек қолын созатын ұйымдарға мүше емеспін
аса волонтерлік яғни еріктілік тәжірибем де шамалы
жоқ деп айтсам да болады
және күнделікті өмірінен уақыт тауып сондай істерге мұрындық болып жүрген адамдардың біразын танимын және оларға қол шапалақтағым келеді
алайда меніңше барлығы кішкентай істерден басталады
егер де барлығымыз күнделікті өмірімізде өзімізге кездескен кездейсоқ жандарға бейжай қарамасақ олардың мұңы мен шағымына менсінбеушілік көрсетпесек
және де жүрегімізді жақындарымызға қалай ашсақ сол сияқты сыртқы қоғамдағы қоғамның басқа мүшелеріне де жүрегімізді солай ашсақ қандай тамаша
білемін менің кейбір достарым менің эпизодтарымды тым күлгін түсті эпизод деп айтып кетуі мүмкін
алайда неліктен біз әрқайсымыз өзіміздің жанымыз бен жүрегімізді бақытқа қуанышқа толтыра отырып және де әлемімізді де сондай қуанышқа толтыруға тырыспасқа
неліктен біздің махаббатымыз шектеулі рамкада ғана өмір сүру керек
неге біз оған су құйып оны өсіріп оны кеңейтіп үлкейтіп шексіздікке айналдырмасқа
мен шексіз махабаттың шексіз қоғамдағы адамдарды жақсы көрудің бар екендігіне сенемін
және де шексіздікке жету ол мүмкін емес бірақ та әрқайсымыз күнделікті өмірімізде соған жұмыс істей аламыз
сөйтіп өзіміздің дөңгелектегі адамдарды жақсы көрумен қатар дөңгелегіміздің сыртындағы адамдарды да жақсы көре түсейік
себебі бағана айтқанымыздай басқа адамдар ол да біреудің дөңгелегінің ішіндегі мүшесі
сондықтан маған бәрібір емес және де мен шексіз махаббатты қалаймын кездескенше
соғылып мында келіп жығылып сабақ алмай жүрміз ғой әлі
білмегенді сұрамаймыз айтса тағы тыңдамаймыз
осы біздер қандай адамбыз
мақтағанға желігіп сынағаннан жерініп жақсы жаман айыра алмаймыз
уақытынан кешігеміз той тойлаймыз есіреміз жағдай болсын болмасын мейлі
осылай күндер өтіп түндер өтіп барады
осылай айлар өтіп жылдар өтіп барады